Ka ken mamaran a esona yo e kety a tata re a barok maxa e a nago re a maras yo taxin torobaxan e suon e lagunon lire ra kunae e xo yo kip uro lamarana xa hausik ko thirtieth novemba nineteen eighty-three ana iri thirty-nine years old e gara nago kem mera pit monong, a nik ne barok na mani mana une me nongon tono rixa lasbob temem mo temem moxo pit nomong tata re a marapunteine a xoxo, nago re a marapun teine a kunaxulis me tata me nago re dubu tamasikka tuna xulis ka saet mox kastam nago re dubu tamasik ka tunaxulis moxo kastam me nago re na bu bak ko kono gunon dubulus solaxa ine me tata rebu vera lakara i vasot e nago re xa a gunon yang dibu ribe ma bak dibu parok osu e nago re dibu kip osu tata re ma nago re ko kono gunon e nago re igara a dira nago re mon na une digara A pit non i saxana ine mon a une a tata ma nago re a sine pupu re tibe na ba senen xa lote ma sumaty yonagore u kip a kupure u kip a nitni kit namong i todesoxo re nongon mong a une a nago re yo me ulagunon lik kame sene ra kunai e nago re me tata re a dubu a todi moxo tiniron ra kumu a nik ni barok uso rana xa bu saxana bula raxin nang dubu skul dira skul tara tamasik tide gara a bung barok dira pupu e kip a xi tamasik di kip a kit noma nit ne barok ne niune ne koro ilulus xo buka ka tata ma nago re yo a tata re di bu ron ka tis ae yat bu ron opis a bung barok kanimen bang di uso ma nong a laendek ke Bung marapun te nago re ma family xirip pe nago re ma sa ide xirip di bu roron a bumaraune yo de xirip dibu roron ra ra tamasik midu gara bisnis moro du bo om a uk moxo salem a ari uk mo salem fiul moxo salem a ari moxo rar ari moxo nangadi a sto ra araut a nangadi oxona lagunon ka femeli ra nago re dubu fest laen mo statim duru sula ra oxis a bisnis kain a oxono distrik namatanai distrik diabu laen ka di sula moxo pera na sula na yo dudu bu pet ka xo femely maing a i dira bula xirip mene korore xu met na bula xirip i vansu me vet baling mananga nago re tosik taosinne kana run e saxana dire met ma ine mon ne na saxana ngan e tosik

Imen mi kip balok ana mangana tata liendi usu kirip arakoko revime me nago ravimem nangana tatalien niang i varaut balok ulagunon kinis ma osexo una na tatalien ma minamako oxon a lagunon ma vava buo masiel idi dioxos di sulo ma mangan na kain talien moxa lagunon mibu ogarim miaing me tata re toni dek balok marapin teine xoxo eselasi savang a pana me i donom du van laxa xataun ma ma pon ma segar sait moxapu etata i malas kar mangan ma talien mana malas pu Marapun teine me miang du xoxot tepu e nangat du vavat du ditive xirip. A lolos tata redu vera kainkain marapun te tedi ke a marapu taxin arixen tidi xis ko so ralum ko uk nang lorom ka ari buo mana xalum. A tata re u oxisimem kanang ba kain balok xa tiniron kana xalao mong todi ve me wis ko community balok ma perie maras mana xalop midim xalap mong di osaxit manag dibu osait manag ba i lait rubu toe nago re barabar bit amalamun inonge e todi igat ra bulut Havi moxa pu ma purpur van maxa pu idu van malamu dubu semet ine lamun ine todi ma imen marasin ine puk ningineh kain todi ine atodi malum a todi moxo kainabu tau ren palik ken moxo lagunon tata rei ine gata to orait ine gat alakdek kain waine marapun teine xirip dibu manga community moxa ulagun lamun mangana ta re tata tata tong noit dire tata digosomet ra kono pan remene da gesemat ne sep kabane se re sto io me nago re io mei saxan e ma bu baroke Kara kis kobatkar tubu todi moxa tiniron puxu bung ira laran i vosu kumu o axie mera vuxus irutu ire van ut baling kenera langaniar e tatai sip sosongot taving paluo mana ain ma air va pidien ma vit no mang abo sangalap me tata re a bu sipsip kabanan kabalan su xa sin sangot ka it tene rainen tata inung a todi e nago balok inemalum me pupu u midi olon ine malum kava ne la ra oxis mem tasilinen mere marin me delin dudu bu sisiba kinis mit ba singinen ine tore tata re me nago re taxin sik tamangana Mangan na ton nang tata i mit lamur mitlie mit basis lamun onong toa rixen e tata e kabot e domon taon imen mi osoxo sik uso umatan a siai room u perese met mi sexep mikpas viniro re lavu ma sa re tata u talin ke basik mi basik mit ba sixinen tuk ningin e tata doment tau met mi nago tosik ma minceset malonung orong bu balaise to raxis tintinene me umaraune miang kirip ma bu palik manga bu manga bu poro palik ke mi barok singene di xirip angen xisik noet rakunai ko uke mit basikinen nabe rabule be koko ruben angen rabule mi nasixinen bara laxa baling kauk kanima rakunai kaim bara u saban ba sa ungo lait erik kabo palik ke ma bung karong ule gat respect tebasixinen te tik taba met tasixinen taba mero lagunon mero rakunai me me kisik tinan teat va auk ke nago re rakunai Ma nagat bu ra xubule met mera kip lap baling marip lep bating ka taon te vago. Ma bulaen te tata re bi bu axe lukautim mail ma nagore may olai e lelos kabar sto re tata may ne lo bu lain moxo a todi mox balamalum daonim idi mi dikaroso a inerese taxom malum xisik ka aidi tom malum i mana baranga bu ot mana miginsa bu ot odedet bu ot baxuxub ba murulik maine tovai taxin sik mo to lain te tata ine malum ikis to de ikis to moxa malum manag bu kain ba mask didi Niang bara taim boxo irilong taim moxo nieng ine tatalien ma mangan na tae laip ma vari o pet ta lit tata me nagore rabu e nago re kupsei sila raraup ra mem pa van pasot idi mara kove idi ra kinis kok ra taba idi miang a mangan na tatalien tok or kabu lain te bu vagore bu laen te pupu re bu laint tata re mangana toisik kirap king ive sait tata re pere ba kain piang a lairabo ogarin memsar sinisek a mangana vinirodek ma mangana tatalien de kis pasin mo e oso a tom mamio xa tom mo viniroder ma magingin dek kevek odek kononga Tatalien tangotodi. Ma ia soxo sip barang bar nago reng tot bule ongavat ta obong tonobong ke buavat nongosing malamu moxo soxon sik to renagore tuk nangi buraxin laine saven arixen to re nago ikama urang bara ene lisy barang moxa viniraxin bulang saban arixen lainge ne ikamap avang manvinarai vanaro miang bu lain tirip elain tosep ma ivinaro tatalien ma pasin inang e bung uneraxin ma bu ot taxin malomun nagere ikamap mong avinara ma tatalien uneraxin ma bu ot taxin i maras ma lok dek imarai me kisik ma une mox kisik buxaet bu engi rait ive mor rong iat tonsek tore ocen ma taguvon ma tatalien magingin tene orong nan lamun na to me orang balik magalik maune lagar ma une moxo ana las malamun moxolam koke ra manabung. Palike ma bu xoxup e di lalap lolos ik kena obule re araut ma ulagunon bu agore rarait uleng e nangadi community ma uleng stor ma tauk ine kinis kabus lain te nago tuk nining kamap a blesing kabu i uxis auk i araut ma lelen mato ma nago re tau maru mangana tatilien ma mangain petla mangana dikis kirip moxa taon mora gunon lotu me osox oxone lagunon me ososik barana nagore maro tapun uk lamun uk mangana aune raxin i kamap a. Toxo raine i blesing mene lingene legunon ma to re i blessings moxo re ulagunon a tore inne a taem e mongo la i kis a mun siko i mo ono orobe iraby bubule a tatalien tememi sik lamon na mangana a araut ma nangla ut bek la me malanun ulagunon kirip no me osoxo sik barang bara lairet bure nang banging bule long bana buvarait io masa blessing ula xirip kisip tubuna mem met ba burulik kis kobon sixin langa tubuna mem raut kinan de mi kis di araut kirip i mem.